Este ndaku yua chii jaa na staayo ve´eyo káá kuayo ini ve´eyo tee naa staayo nii este yuu jeéyo nii yata ve´eyo nii yua kuu nuu jatiuntuyo ndaku naa vina chii, nii tuu xaatu ndaku nani este va´a yua jaa na staayo pero nuu mayo kuayo yuku ntukuyo ndaku kuu na nani ndaku jaa kaaioo ñaa nani nta´a nti´i luli yuate yua nastayo suni va´a xaa etaa esete ndaku yua, ndaku jaa ioo yuku va´a xaa na staa ve´eyo, na staa yata veeyo na staa yua kutu jaa kaka´yo ndaku jii yua